réttlætir að stjórnvöld grípi inn í rekstur WOW með beinum hætti segir forsætisráðherra það verði mikið högg fyrir ferðaþjónustuna ef allt fer á versta veg fjármálaráðherra segir ríkisstjórnina viðbúna ef meiri háttar röskun verði atvinnurekendur og sex verkalýðsfélög luku sáttafundi í dag fyrr en áætlað var vegna stöðu WOW sem hefur áhrif á kjaraviðræðurnar enn á eftir að ræða launaliðinn efnahagslegar forsendur fjármálaáætlunar ríkisstjórnarinnar eru brostnar áður en hún kemur fram segja stjórnarandstöðuþingmenn og leggja til að hún verði dregin til baka fjármálaráðherra ætlar ekki að afturkalla hana forsætis og fjármálaráðherra telja ekkert réttlæta það að stjórnvöld grípi með beinum hætti inn í rekstur flugfélagsins WOW forsætisráðherra segir óvissuna enn þá mikla og að það yrði mikið högg fyrir ferðaþjónustuna ef allt fer á versta veg fjármálaráðherra segir stjórnvöld viðbúin ef meiri háttar röskun verður staða ferðaþjónustunnar í ljósi stöðu flugfélagsins WOW brann á mörgum þingmönnum í óundirbúnum fyrirspurnum við upphaf þingfundar síðdegis í dag enda ekki skrýtið þar sem Skúli Mogensen forstjóri rær nú lífróður til að koma í veg fyrir gjaldþrot reynt er að fá lánardrottna til að breyta skuldum í hlutafé og fá nýja fjárfesta að borðinu stjórnvöld hafa ekki gefið

síðustu daga um viðbrögð en fjármálaráðherra sagði á Alþingi í dag að sérstakur starfshópur hefði verið að störfum í marga mánuði sem hafi undirbúið viðbragðsáætlun stjórnvalda ég hef sagt það nokkrum sinnum opinberlega að ég telji það ekki réttlætanlegt að setja skattfé inn í áhætturekstur eins og þennan og þess vegna er það ekki hluti af okkar áætlunum að gera neitt slíkt Bjarni segir

stjórnvöld hins vegar þurfa að vera viðbúin ef einhver meiri háttar röskun verði en þær aðstæður hafa ekki enn þá skapast sem betur fer en við erum viðbúin því ef að það gerist forsætisráðherra segist hafa þungar áhyggjur af stöðunni enda sé óvissa um framtíð WOW mikil það er hægt að segja frá því að félagið fundaði með Samgöngustofu og er að fara yfir sínar áætlanir með Samgöngustofu við vitum það að það er verið að safna saman fylgjumst með því en óvissan er enn þá mikil auðvitað yrði það mikið högg fyrir ferðaþjónustuna ef allt fer á versta veg en við bindum auðvitað enn þá vonir við það að þetta geti gengið hjá félaginu hvað með inngrip stjórnvalda kemur það til greina við höfum að sjálfsögðu farið yfir þessi mál og við teljum ekkert réttlæta að ríkið grípi inn í reksturinn með beinum hætti stígur þú hefur fylgst með þessu í allan dag dag hver er staðan núna það er erfitt að segja hafa verið tvö annars vegar að reyna að sannfæra þá sem hann skuldar um að gefa þær kröfur eftir

svo samhliða þessu hefur WOW

við Samgöngustofu sem getur svipt félagið flugrekstrarleyfi ef reksturinn er ekki

á vef félagsins hefur farið aðeins úr skorðum í dag

að einhverjar vélar hefðu verið kyrrsettar já Morgunblaðið sagði frá því að leigufélagið

þessarar stöðu annar fundur í deilu atvinnurekenda við félögin sex v r Eflingu verkalýðsfélög Akraness og Grindavíkur Landssamband íslenskra verslunarmanna og Framsýn á Húsavík hefur verið boðaður klukkan tíu í fyrramálið fyrir atbeina ríkissáttasemjara formaður v r segir að óvissa um WOW

hafi áhrif á stöðuna í kjaraviðræðum við mátum stöðuna þannig í dag að vera ekki að fabúlera um mögulegar mögulegar lendingar í þessu heldur bara hinkra til morgundagsins Ragnar Þór segir jafnframt að hugsanlegt fall WOW geti valdið meiri verðbólgu sem þýði að setja þurfi fyrirvara

á samninga og þak á verðbætur á húsnæðislánum þannig að við séum þá alla vega með varnagla í okkar samningum til þess að verja fyrst og fremst íslensk heimili fyrir mögulegum áhrifum á því flugfélagið annað falli

við erum ekki byrjuð að ræða launaliðinn við skulum sjá til þegar þær viðræður hefjast vonandi gerist það sem fyrst vonandi strax á morgun ég er

bjartsýnn á það ef við náum saman eða

þá klárist þetta fljótt og vel en það er náttúrulega undir okkar viðsemjendum komið hvenær það gerist að óbreyttu hefst næsta verkfallslota Eflingar og v r á fimmtudaginn og stendur í tvo daga frá og með fyrsta apríl og út mánuðinn hætta strætóbílstjórar á tíu leiðum að keyra á álagstímum alla virka daga í tvær stundir á morgnana frá

sjö til níu og síðdegis frá fjögur til sex þá eru boðuð fjögur þriggja daga verkföll í apríl

ekki næst að semja fyrir fyrsta maí hefjast ótímabundin verkföll þann dag efnahagslegar forsendur fjármálaáætlunarinnar eru brostnar áður en hún kemur fram segir þingmaður Viðreisnar og fleiri stjórnarandstöðuþingmenn taka undir orð hans fjármálaráðherra segir að alltaf séu óvissuþættir og áætluninni verði ekki

breytt fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til næstu fimm ára var kynnt um helgina alvarlegast er að efnahagslegar forsendur áætlunarinnar eru í raun og veru brostnar áður en hún kemur fram þau vandamál sem blasa við í ferðaþjónustunni hafi áhrif staða WOW og loðnubrestur dregið hafi úr vexti einkaneyslu fasteignamarkaðurinn sýni merki um kólnun og kjaramál séu stór óvissuþáttur fjármálaáætlunin var rædd í óundirbúnum fyrirspurnum í þinginu nú eru forsendur áætlunarinnar brostnar á innan við tveimur dögum eftir að hún er birt við höfum öll haft áhyggjur af stöðu WOW í langan tíma og hæstvirtur ráðherra tók undir þetta í án þess að hafa gert nokkra tilraun til að svara hvernig á að bregðast við tekjustofnar ríkisins hafa dregist saman með afnámi auðlegðarskatts

og lækkun veiðigjalda og neysluskatta það hefur ítrekað verið varað við því að þetta er auðvitað eitraður kokteill að ætla að ráðast í fordæmalausa útgjaldaaukningu eins og hefur verið á stefnuskrá þessarar ríkisstjórnar og lækka skatta á sama tíma er okkur ekki óhætt að gera ráð fyrir því að ríkisstjórnin muni draga til baka frjámálaáætlun sína og fresta þeirri umræðu sem til stóð að hafa hér í þinginu á morgun í ljósi þess að forsendur áætlunarinnar standast ekki að sjálfsögðu mun ríkisstjórnin ekki afturkalla fjármálaáætun sína enda er hún byggð á gildandi hagspám það er vakin athygli á því að það eru óvissuþættir í efnahagsmálum eins og alltaf rannsókn Roberts

sérstaks saksóknara leiddi ekki í ljós neitt sem sannar að Donald Trump og menn hans hafi haft samráð við rússnesk stjórnvöld í aðdraganda forsetakosninganna

í Bandaríkjunum árið tvö þúsund og sextán

skilaði skýrslu sinni til

Williams barr dómsmálaráðherra á föstudaginn og barr sendi útdrátt úr skýrslunni til Bandaríkjaþings í gærkvöld í útdrættinum kemur fram að engin sönnunargögn hafi fundist um ólöglegt samráð

við Rússa ekki fékkst niðurstaða um hvort forsetinn og hans menn hindruðu framgang réttvísinnar

telur að rannsóknin hafi hreinsað hann algjörlega af allri sök

leiðtogi demókrata í fulltrúadeild Bandaríkjaþings og leiðtogi demókrata í öldungadeildinni eru ósammála því þau segja í sameiginlegri yfirlýsingu að nauðsynlegt sé að birta skýrsluna í heild sinni að barr sé ekki hlutlaus og að útdrátturinn veki fleiri spurningar en hann svarar dmitri Peskov talsmaður Rússlandsforseta sagði í útvarpsviðtali í dag að loksins væri komin staðfesting á því að rússnesk yfirvöld hefðu ekki reynt að hafa áhrif á forsetakosningarnar þá sagðist hann vona að niðurstaðan yrði til þess að styrkja samband ríkjanna þá skulum við líta þessum fréttatíma er lokið og nú styttist í að landsleikur Frakklands og Íslands hefjist í beinni útsendingu

frá Frakklandi hér í sjónvarpinu og þess vegna er þessi fréttatími í styttra lagi

fréttir í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu í kvöld og alltaf má

nýjustu fréttir á rúv punktur is en við segjum þetta gott að sinni veriði sæl